Nak kin pulataman tipakgatsi kitsistankanin nak chiki chu nak kaiwin, nak katukutu tipakkatsi kitsistankanin lama. nak chiki lakchajan chu lakchixkuwin tayawa xtilan, tajna, chawila xa snat, paxni ta makgastakga chu tamakgakgon. Nak katukuxtu lama luwa, taskuyu. kgalat, lama stinpuluna. nak kawinin lama xtan, lama kuyu, lama nama tipakgatsi ta kgosa nama wanikan spitu, chu jae kalitachiwinan